Tic ka kwan mïö ëthïnöna nwongo tic ëka mïö anyim më pacöna bedo na bër

An atye kï miti më pwonyere ï kom köp më thëkwarö nökënë pïën obedo gin mö na bër mïö ingeo kite na thëkwarö ka jö nökënë tio ködë